هو في طريقتين لتحضير كوباية من الشاي: في شاي كوشراي وفي شاي طبيعاي اللي هو الشاي المغلايي. الشاي الكشراي دا انك تغلي المية وتكون محضر كوباية فيها السكر على كدا السكر اللي انت عايزه، <hesitation> الشاي برضو حابه تقيل او حابه خفيف، بعدين بعد ما المية تغلي تروح صابب المية عى الشاي. بس وتقلب الشاي يبقى عندك شاي كشري، وطبعا بتخليها خفيفة او تقيلة زي ما انت عاوزه. ممكن تحطلها نعناع. وفي الشاي المغلي اللي هو تغلي الشاي مع المية لحد ما يتقطع قلبه.